देखो सा हुक्म आप भाषा और विचार रे सम्बन्ध में जानो चाहो तो मु बताऊ कि अगर कोई मानक रे दिमाग में विचार आवे। और वो दुसरे ने बतानो चाहे तो वां ने भाषा रो सहारो लेवणो ही पड़ी। और अगर भाषा रो उपयोग करनो पड़ी तो पहला कि विचार हुवणो जोइजे।